Ny mousse à raser io zany da natao hanomana ny hoditsy sy gny volo alohan'ny hanarana azy. Igny zany da tena anisan'ny manamora ny fihetsiky gny razoara igny sady manampy amin'ny fanamaivagna ny fivontosa raha toa ka misy